Ẹdọ ku ẹbẹ noo ge gbajẹ lọhi fiyẹ duu ọlẹ nẹ a la a, anu wẹ ewo a. Ọdanka a lẹ ewo la ta ọlẹ, ewo, o ge je ọchẹ nma ẹchẹ noo. Achẹ ku apọlẹ foofunu noo ge je a. Ewo wẹ ẹdọ ku ẹbẹ noo ge gbajẹ lọọlọhi fiyẹ ẹdọ ku ẹbẹ duuma num je a. Uwa a, uwa kwu ẹbẹ ga ọọ fiyẹ, lẹbẹẹ ka ẹyinẹhi ku uwa, uwa ge ma ifu tu eyi noo. Uwa ge ma ifu tu eyin. Ẹgọma nẹ ọbla ge ma ifu tu eyin lẹ duu a. ama ọbla, o, o, yọ aya ku ajẹ oogbon. Ajẹ oogbo kunu anu wẹ ẹga iyi ifu foofunu a. Ewo, o nma ipu ẹjẹẹnji aẹbẹ num je a, ewo wẹ ẹdọ ku ẹbẹ noo ge gbajẹ nẹẹnẹhi a. Ọdanka a lẹ eyi ta mọọ, ta eyi ma ọọ duu. O ge hija noo. Ofiyẹ duu a, out nẹ achẹ noo lẹ ọlẹ, ọdanka e kwu iyọla i kpo gbo. Aman e i pẹ tu inu ku ọlẹ uwa, nẹ awọ wẹ ugbọga, aman ka ọọ, e lẹ ewo a, wuta. Awọ noo wẹ ugbọga, nẹ a miyẹ ẹga gbọbu nẹ a wa ipinu an ọdanka a Na wẹ ugbọga, nẹ a ge wa ọtu ọlẹ ku achẹ ku aflẹyi, ne lẹ ewo a wuta out, ewo a i gaa chẹẹ ooje ọdanka a wẹ ọmapu ku achẹ noo lẹ ọlẹ a noo.$gẹẹ nẹ o gaa nu uwọ faala lẹ a ba. A lẹ inyama ya, o lẹ uwọ ha, ooha kunu i, aewo e ge lẹ eyi kwẹchẹ out nẹ. Ọma ya ne ge ka ka aewo ọchọọchi ne ge gbọla a. Uwa ge gbọla otu noo, uwa ge lẹ eyi kwẹchẹ ke ma ọda noo gee ya, aman ka ẹdọ ku ọchẹ noo gee wa ipu aman ka ẹdọ ku ọda noo gee wa ipu a. Gbọbu na gee wa ipu a, ekoo chẹ oolẹ ẹla wu ọọ ọdanka a wẹ ọlẹchẹ aman ka a wẹ ẹbẹ o, abọ ei nu uwọ faala lẹ a. Ayinu nẹ e ke i kwu uwọ boobu a. Ewo wẹ ẹdọ ku ẹbẹ noo ge gbajẹ nẹẹnẹhi a. Ng lẹ ọka eyi ka mẹẹn, ng le ta ukpami. Ẹdọ ku ọchẹ num wẹ a, gbọbu kum gwo tu ọlẹ duuma, ng gee, ng yọ ge nwla ọgba ku aa boobu a, ng lẹ ọka da ka aa lẹ ewo? Ọka n ge da a ya bọọ an. Ọdanka a ka aa lẹ ewon, ng ka ootọ, aa lẹ abọ bi ọọn aman ka aa lẹ ọọ kwu kla aklo ku aa ajaajẹ. Ewo i je ugbọga noo. Ewo i je ugbọgan. Aman ẹchi duu nẹ a ke dọkan nẹ a yọi nyọ chu, chu, chu, ọkwọọkwu ọma, ewo ọma yọi nu uwọ inya. Ọdanka a jen wẹ ugbọga, nẹ a jen miyẹ ẹga nma ẹga